Handeha Afrika iaho, minday fangalagny sary satria da maro e raha mety tsy mbola hitan'olo maro tamignagny, minday appareil photo angalagny sarin'olo da minday enta kidiko eo aho, ankazo hisoloako, akonan'izany, izay e raha ho indesiko.